Pues jadun dijyë da'da yëdun porque në ko'o mich dun ti'i ka kubëkëp ka majsowëb oydi'i nëdu'u jedun nyëkxëbë y në ko'o jedun nëkë mananëp ti'i jedun t'sojpyë më mukyajtën pued jadun dijyë dun nyëksayn kyunyëkxayn.